E jun che kik'al wii' puwaq rii' he otz, wa qaqran qaqb'an che qapuwaq, qaqkala' kaan, re qamal riib' chila' re kichakan chaqan he xapa' chech he xapa' chewa' rajawxiik kichakan chaqan xa' q'alaj qaqelsojol rimal qe qak'al kaan, qaq'al kaan qapuwaq, xape' jarpala', xapa' che'el chere' k'o wii' jun k'alal puwaq rii' o k'olb'al puwaq qajcha chiran he otz rimal k'o poon chila', riwam poon riib', rik'alam poon riib' qapuwaq re kichakan chaqan re qalak'b'ej chetaq qeen.